To a yiɗi waadugu koofi se a waada yiite, to a waaɗi yiite se aah dabbita tasaje irin je defugo se a waada ndiyam haa nder to ndiyam me wooli se a yiifa yiite may se a wayla ndiyan wooliga may haa nder kofi. To a waaɗi banni se a wada koofi ma haa nder wooliga may se a waada suga ma ko a yiɗi pat ko madara ma komay, a yiɗi pat se a waada se a fuddan yarugo.